Ma ei olõki väega kallih restoraanih nigu käünüq. <hesitation> Aga ma arva, et kimmähe tahasiq kävvüq ja sääne maitsõelämüs om ummamuudu väega väärt asi.